Ahita karaza sakafo maro zany any Alemaina any. Ohatsy fotsiny zao misy an'izao bretzel zao amindreo any, misy sukrut, da misy sôsisy avao koa Fa ny tena anisan'ny kolotsaindreo any da ny karaza mofo da misy koa ny labiera